Sj mebjyj moho tse dj obi a wcasoma me dj monkchwehwj edwumakuw bi a wodzi bcn bi no ho asjm na membjka a, dza odzi kan a mebjyj nye dj, mebjsesa mo su, me dzin, na m'abrabc kakra. Ctc do ebien so mebjfa kwan bi do m'aboa hcn ma wcagye me edzi na wcgye me dzi wie a, m'adwen kwan a mebjfa do ehu dza morohwehwj.